ووجدت مكتوب في هذه الرسالة أنني أنا الطفل الذي يسمى نوح، أمي غضبت مني لأنني ذهبت في البحر، فلم أرد عليها ولم أسمع كلامها، وذهبت لوحدي في البحر، ولم أعد أعرف طريق العودة، رجاء لمن يقرأ رسالتي، يقول لأمي أنني ندمت على عدم سماع كلامها.